li xib'on qas rajawxiik rimal qas k'ey kichakan wii' <hesitation> laaq' qach'aj aq'ab' re katij awaay xaqara' kach'aj aq'ab' ee katpe pi li b'anb'al tz'iil <hesitation> qet- am che qas rajawxiik rimal kela' kirsaqab'saj li qaq'ab' kela' ke'l nik'yaj chakpiil re yab'iil wuxu' nik'yaj chek chetaq qalak' kachapan xaqara' otz re qajitnek xu' chan k'axtil richb'al laj xib'on rii', el xib'on rii' re k'ok'al qab'aj chiran qakoj che qiij, xaqara' qakoj che qawach ee kajwa'ljek wuxu' ee kajwarek k'o nik'ayj chek ela' li xib'on qakoj che ch'aja'n k'o wa jujon k'o kika'yb'aliil, saq, rax, kyaq moratan xaqara' k'ey chek rinemaal k'o jujon ch'ite'n k'o jujon e nemaq, k'o nik'yaj chek taq e muux, jaljaq kiliik xu' chan kenejeel laaq' qakoj che qatz'yaq re kela' qasaqb'asaj <hesitation> k'o jujon qas xu' juyak laaq' kakojon ke'l li tz'iil k'o nik'yaj chek qas qaq'ub'a' kaan chipaam k'o nik'ay chek kikesaj pi alnaqiil kaltan, <noise> pal- ek wuxu' jun chek che xaqtix chi riij qatz'yaq.